أني أجول الإحترام أهم لأن الإحترام هو اللي يبني العلاقات الصحيحة سواءً كان في الشغل أو في الحياة الشخصية، الحب جميل بس إذا ما كان فيه إحترام ما بيستمر، الإحترام يخلج الثجة وإذا كان في إحترام الحب يجي معها بشكلٍ طبيعي.